مشان تاخد صورة لشخص أول شي تتأكد من الإضاءة من الإضاءة الجيدة و الزاوية تكون مزبوطه ، وقف الشخص في مكان أو موضع مريح و تكون زاوية التصوير بسيطة و دقيقة و اجعل علي قدر المستطاع أن تجعل هذا الشخص يبتسم ، أن تكون الإبتسامة غير مصطنعة.